Pues sa ra gat con sa ra beuk sreñ-sreñ nac rashi beuk nac par gap beñ ro llú uibeñ te gat rni rashi sigac nu ra beñ rap gat rolisne per rni rashi gat nac buen chin nu te bee mal la shi rtop be mal lla sa ra beuk segun rdoshsi lo beñ mal nubuelt ruñ ra beñ mal gan ra beuk que ruñ shi gan rdichi lo ra beuk porque ruñ tonshi ra beuk pe ru gat- gat ti nic sabeñ ne <hesitation> sia ste diferen nac beuk sal chine beñ daiñ chine par <hesitation> gots nubuelt nu ru sben tag beuk gap beñ beuk que lo de ga- gat nac si par ro llú si callausi gat llet beuk sal cahui beñ rishi gots nubuelt <noise> rnashi maiñ llan shi beñ ya sa gat pues- pues nu sa seiñ gat ro llú vay par nashi plaag ni nu roc ra maiñ bsiñ o maiñ te maiñ huer rni rashi rcansa le ñu beñ buen nac shi par le ñu beñ rbeshi ra te plaag rbeshi ra te bee <noise> mal lla sa ca beuk yal nubuelt yal rri shiin ranic len ñu bal gap sa ra shi beñ le- len ñu riti- riti kirashi nde cuentis raurashi rshon rashi lat ni rshel tis gat srenga nac chum ya ca que gat sigac limp ru sa nic lo beuk vay set- set ladi li tis san <hesitation> chine rau te gat Rca ra shi te cos llal ste nes rine rashi lat ni rsieñ rashi segur suarashi o rocuas lorashi lo beñ beuk- beuk sa ca beuk- beuk bec beñ te cos lo manga pues roc rau rashi rshiñrashi cuantis co o baiñ nirashi ru ra shi leñu sheta rshilo o rri toob rashi cos lo mesh bal por si confianza rap beñ len ñu sa gat ti nic guñ sic shi- shi che nic ti beñ hui lo gat chin- chi tis chi toob nic te cos sa nu rashi rni que gat nac bicha ne pe ru pues nu ra beñ sheta sa ri li lsobeñ shi lo gac te gat bicha beñ ne nac bicha nubuelt shet gat ti nubuelt por si ron ra gat rni rashi que bicha ah shi cos mal es natural nic par ra gat riet llonshi shet ladi por ni rlas rashi riet ro rashi ro lis beñ si no que por nu shicuent ni ca callon manga o nu shicos rac rashi ron rashi chic beuk rdosh rni rashi hay hui shi cos mal cayu pet sheta natural nic nac par ose es normal nic par larashi vay pues sa sic ish lla beuk nac ni chin par rap par rap beñ ne nac lla nubuelt rni rashi que ra beuk hui lo ra cos mal ne que pe ru nu ra beñ ni pues ti beñ gan la disline o rdosh rashi por dei maiñ lo rashi ti beñ gan la cos mal o cos buen pe ru sic pa nac ra beuk ni sa beñ nubuelt rdei ra manga per rdosh rashi rshí. Lla llel nu buelt pet lo ste maiñ rui chic rdosh rashi pe ru chu gan la dish line o sheta na rni rashi cuabeñ guch- guch beuk lo beñ par hui beñ cos mal shet dishlidi nic shi lo gac dish- di- dishiu nic nu ra beñ ruñ creer len ra cosga ra brujeri cuentis cos pe ru nu por sparta nu sparta vay pues dishiu ne vay shilo gac te cose tal ves nu cos mal pe ru shet no tan di par guñbeñ exaltar que nera cos hui beuk normal naturaleza nac nic vay shet ladi par cos mal cos buen si no que beuk biu par hui beñ gac smiuk el amigo smiuk te beñ ni göl par nic guc beuk lla gat pues srenga nac bech ru gat que lo beuk vay shet ladi sha na ra ish buen ru gap beñ te beuk que lo te gat porque rchilo stal ru ventaj riet ne beuk que lo gat pues nic si nac ni- nia vay chul ru rap beñ te beuk que lo te gat.